Nini maisha yane nasaka yanimalengo yane yenentite na saka yani nivike daiduka, nindouza, lakini nikashana ni kupambana jii mambo yane siyodoma sana, lakini nalomba mulungu nrikiitaidi ukondripata kwatite. Siku kamilisha nri, lakini kwatite kipindi kimo jaijiadisi vya seya labda mpichi, na sungura, vija vii ko vera vakasea labda uviikire handa sangasa. Nini nihande nkua vija vakooverwa jei lakini talange niche chirimera lakini ira nkua yamere sangasa maikadira mere. Lakini kipindi iko nanilii mpichi ija ya kuverwa ninchungula inulaiwiya, sikirya iyundii konoware kire vi yarire kwako, mpichi ya kwatirra mpaka yojokatala maikarekera, nchungula ikaanza seka vi.